Nebbam ñiiye kam kuugal maajam kanjam kanjum woni ɗan waɗe to ngiggirgel ñiiye ɗan yigga ñiiye ɗan rannina ɗe. Kuugal maajam kanjum woni ɗa layɓa ñiiye, ɗam itta tuundi ñiiye, ɗam cemmbiɗina ñiiye, ɗam yamɗina ñiiye, ɗam waɗana honnduko uurugol bonngol.